E comme tutte e cöse ghe veu sæximo perché se mi deuvio a tecnologia pe ëse ciù preciso inte unna operaçion à cheu averto eh a cösa a vëgne etica pe fòrsa. Se mi deuvio a tecnologia pe ëse pe piggiâ a mira megio pe cacciâ de bombe aloa no.